Um di kara bie karduchi tiem (unintiligible) na lo la kara bela to bchena gushe ka mucha lerka tor da ka bllu la ka blo llu rula la ka bloi kara be kara niana lobtoxo xchimna diikaꞌ blo chika bel na bchina luka lai semna loi utimna no rula kara be bchi na ladi ki dekara mia loi la xinladika kara kara betuki